Na jatain tu inna ja ku nteyú nteyú xa'án, xa'án ja ka yeétuna, na jataiinna ja ku xa'an kɨnɨ, xa'an kɨnɨ ñua chi ja va'a ku chi kin xa'an nía ku te xa'an tila ja vai vina chi tu tu va'a ɨó tu jɨnió na nasá vai ka nasá ɨó te suni nu ka ka sa'atu-ña jin'aña ku in nteyú xa'an tila yuan chi ɨó kue'é jatu ini nayu yuan jina'i kuun chii sa'ayo cuenta te xa'án ku kɨnɨ chi naántua vaá vaá kɨnɨ ñuan suni, asu yeé nteyu yuan te yuan chi xa'an nía ku taka yuán ku ja ka yeétuna jina'ana ko vina kua ku kua ku ñaa ini ñuú taka ñuú sa'ayo cuenta chi mani xa'an tila vai mani xa'an yuan tu jɨnió na xa'an nau kua kiwi kiwi nu xa'an te tu sa'a sa'a kue'é iniyo jina'ayo te yuan ku a na chi jataíntuna ɨnɨ ja ku xa'an kɨnɨ luli ya'a xa'an xa'an inka xa'an ku ntuchi ntuchi. Inka taka xa'an nuni, xa'an ntuchi, xa'an taka naun jɨtɨ ita luli ka ɨó te yuan kua va'a yuan ko ya'u xa'an nchaátu uni yau xa'an ncha'atu xa'an luli ñua te yuan kua tu tu ka ja'an nayuú jina'ai kó xa'an maáyo xa'an mana jina'ana ku yaa ku xa'an kɨnɨ te asu xaán yeé yuan keétuna in staá nani staá xa'an jin yuan chi asu xaán yee te suni io xa'an ja chinteé iniyo yoó jina'ayo yaa.